Une ninuku uhuhimanya, umunu vil- uvikwisa kuvoneka ata kunyumba, ndivezeke ndimanyire itabia ichamwene, ndilimanyire kwanzira ikabila ilyamwene, kulivanu avangi! vikula avadala vikasike vilivika mwinyasi umu vangi vikuvaterekesa mmasingira amagumu, ila une nukuhumanya ukosi uve nukuhuvukira kwasababu, ukosi unamanye itabia ichamwene au wudalo unamanya jiva rahisi sana uku- ukutamina. Kwasabu ukwelewa kabisa ninuke ikinu ikinu furani, ndinuku ikinu ihi numwene numwene ikwelewa ukuti ndinuku ikinu furani, lakini unelekera ukulumanya, ukuti umunu uji ninuka ikinu furani? Ukutamina vejajiva shuhuli kwasababu, kulinavakosi ikulu umwana uvavanu lakini iva ndefi ila wakati ukulonda uve, iva akaisilekile akavulekile uvukimbi kwawakati uwamda asupi ili akupate aypyakupatile kuku itengule tena itabitsa mwiri ila uvununu siso kunamanya umuno kutandefi nakakusumbule, ulumanyire ukutive bangi nakusumbule kwasabu umanyire tiari naum- viva widekie juve utie sawa koonya kapya kyukyumira sawa ndikukawisa, kwasababu, une ndinavuge, ndibye kukusuva ndilu- nandilumanyire ukuta, itabia isyamwene silimoja, mbili, tatu, <noise> jiva ngumu.